Nadhethi nenn amtan bathee bafthee full akhan woo uff dhibdhii wonn thunen makhaa ishia makeup yedheni makeup khun maanif tumethe yenann inn full inamaa lainishee full inamaa cholomse ijolen dhubrah woo ishin dhibedhothu woo ishin ghurathi ithathe lafaa khathe badhilikithi dhub lafaa khathe ishin dhumtua ghurathi yaani Kaskas jijirthi yaani dhub ishii hinfokhatu woo akhan full kaljelchee full midhase abba athin full hinkhaben bedhinen full khajela dharghetha